في بلدي عمان العطلات الوطنية الرئيسية هي العيد الوطني اللي بنحتفل فيه بتاريخ ثمانية عشر نوفمبر، هذا اليوم لأنه يذكرنا بنهضة عمان الحديثة تحت جيادة السلطان جابوس رحمه الله بعد، في مناسبات مثل عيد الفطر أو عيد الأضحى مثل كل الدول الإسلامية